ای ماشومه تلفون یو جادویي اله ده چی ستاسي غږ د نړې د یوې خوا څخه بلي خواته انتقالوي ایی ماشومه تلفون د غږ کیفیت په ښه توګه تر نورو انسانانو پوری انتقالوي تلفون د ارتباط وسېله ده اي ماشومه تلفون ستاسی غږ د تارونو په وسیله د نړي له يوې خوا څخه بلې خواته وړي ای ماشومه